नीदरलैंड ने संस्कृति नीदरलैंड में स्वतंत्र ने कलाती भूरपूर छे। भासा छे डच ने लेखक कहते जहाँ छे एनी प्रेंग, मुल्टा, टू, ली। कहते इस्ट्रोप, वाफल, हेरिंग, ने <hesitation> पेनेकेक्स। कहते नीधरलेंड जहाँ धरम निरपेक्ष देश चे जू इसाई धरम माने चे। कहते जहाँ किंग्स डे चे राजान जनम दिन चे इंटर क्लास क्रिस्मस। ती पहलेन उच्छव पहनावा हाम तरपो जहाँ लोग कपड़ा पारंपरिक। लोगडीन जूता पेरे भूसा जाँ खास रहो जो क्लॉम पेन कहे चे नांग। संगीत चे जाँ डर्श लोग संगीत एलेक्ट्रानिक म्यूजिक चे जाँ जीवन। सेली जाँ खूले पांचे स्वतंतरता चे जीवन सेली का। <hesitation> ज्यादा महत्वा अपे।